هل تفضل قضاء حياتك كلها طفلًا أم قضائها كلها شابًا بالغًا؟ ولماذا؟ أفضّل أعيش حياتي كلها شاب بالغ، لأن مرحلة الشباب تعطيك الفرصة لتحقيق أحلامك، وتكون قادر على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية كطفل، الحياة تكون أبسط بس ما تقدر تسوي كل اللي تبيّه أو تبني مستقبلك. الشاب البالغ يعيش تجارب أعمق، ويتعلم من حياته، ويقدر يواجه تحديات الحياة بكل قوة